çinque ingredienti che conoscio e che se peu fâ un piatto comme se deve me pâ che seggian: aggio, euio, baxeicö, a persa, o bittiro. Con questi se peu coxinâ per esempio un tocco da condî e trenette o i còrsetti ò fâ da base pe un piatto de carne ò de pescio.